Ñaamindaaji luuɓi nayi ɗi hunduko kanji ngoni, arannde e woodi luŋngol, ɗiɗaɓum e woodi liƴƴi e ñaaminda caangol, ɓaawo majum e woodi albasaaje e tafarnuwaaje, ɓaawo majum e woodi kosam.